अठरावे शतकान पोलंड मापीर नाशिलो। तेन्ना तेंचे तुकडे करून प्रुशिया, आस्ट्रिया आनि रूस्स्यायें घेतिले। वर्ल्ड वॉर वन जाताको पोलंड मापीर परैत आयलो। पुण वर्ल्ड वॉर टू ह्याचेर नाझी जर्मनी नी तिणचेर जुजां केली। नाझीचे खातीर तिणचे खूप लोक मेली। अत्ता पोलंड लोकतंत्र जालो आनि यूरोपियन युनियन चो एक भाग जालो।